Ngom karena so ronga ena besi-besi sedaba pang, besi-besi gena ngom pake ena maha ngom sinanga nyao, sinanga rica se bawang coma tamate, la so gahi dabu-dabu so gahi uge, sodaba so gahi nyao karing, maha pang gena rasi ngom gahi pake gahi bira, so pake sahu ake, so pake gahi daso ngan, so pake gahi koi ngan. coma so pake gahi ngam sou.